Min kaa wakkati wulaare ɓuranikan wakkati ɓuuɓol. Sabi ɓuuɓol ana torla kan. Ana haƴƴina kan. Fay memde ndiyan yaafaa. So wanaa daroɗaa, mbiyaa a ndaaroowo ndiyan ngulɗan, kuɓɓoowo yiite. Kirti karta mun ana heewi kwa.